Ny teknika ataoko aloha raha ohatry zao hoe te- te hanisy voamaina maro amin’ny hany ataoko, ataoko saosy soa izy am’zay mba tsy malaky hentsaky aho aminazy. Na hoe le fangarony hoe asiàko henahena kely izy, modimody asiàko hena zay izy. De mba tsy hentsaky aho mihina anazy mba tsy- mba zay mba tsy hentsaky e.